<noise> yë a'ax dun yaj xa'ajpyë amaxa'an am boligrafo pues jue yë dun tyunpadyë este je ujta'am je amaxa'an am kyëxëk dun xyajpë tinta ya yë dun myaj, jue- jue yë dun wanëp, ko'o myak jay myak kët'säny ana'ajtyë ko'o naj ti'i du kujayanyë anajtyë pues je dun este myaj tun padëp y tambien may color yë yëbë kanya tu'ut tuyë ji'i azulpë, ji'i este put'spë, ji'i t'suxpë, ji'inbë.